كيفاش نطول بالنباتات في البلايص المسكرة؟ أول حاجة لزمتنا حتى في البلايص المسكرة هاديك تكون الشمس قادرة إللي هي تدخل لها، مثلا حطوا نبتة بحذا الشباك بحض البلار متاع الشباك، بش نجم شمس تدخل، خاطر شمس ياسر مهمة للنباتات، تاني حاجة نسقوه بطريقة دورية، أما مش كل يوم- كل يوم- كل يوم حتى كثرة الماء تفسدها. <hesitation> لازمتها هذاك البلاصة، حتى وإن كانت هي مسكرة، نحاولوا نهوها حتى الهوا موفيد.